Raha sendra hoe miakatra ny ahavon'ny ranomasina ka hoe difitra difitry ny rano izany ny tany an, dia izaho mahita hoe ny manampahaizana sy ireo siantifika ireo mety efa na- niomana momba an'izay an, dia tsy maintsy hisy ohatra hoe hiakatra amin'ny, <hesitation> hitaingina amin'ny sambo ve ohatra na ohatr'izany an, fa izany hoe vitsy ny olona mety ho avotra amin'izay fa izay manana fahafahana ihany no mety ho avotra, nefa raha ny hevitro manokana, tsy hisy izay zavatra izay.